Kale ngeri ejesuubiramu okusanyuka eino niyo okubulira nti oba omwaana abitire ate kireta ekireta amasanyu kiba ngeri omwaana ejakolelemu omubibuzo bino ebibalekwiire olwati ebyo kibina ekyo'musaavu.

Kale Obusente obwo mukyalo buba butono ino nga bubuula mirimu eje'bukola nayee olina okuwona nga oyongeramu amagezi aga okulima n'okola obugurup notolatoola yo obussente nobona nga abaana obasasuliire essente nibaba okwisomero, basowola okusoma.

Abawala nabakali batera okufuna ebizibu eineino nga abawala batera okuzuwa okwisomero nga ki ekibaletera okuzuwa okwisomero omuwana aba asunire kida nzuwa kuisomero, omwana akulire alimubibina biyawansi omuwana azuwayo okuisomero

Aaa kubona nti abaisuka oobanga bakuwaire ku akazindalo oina obakobera omugaso gwo kusoma era nokubulirira abaana nti bino bisera ebiyokusoma tulina okuba okwisomero obeyo na bazaire obakobe babe nobuvunayizibwa babone nga abaana baba Teka okwisomero

Eee amasomero ago gasoboire okucusiya ekitundu nti go gona gasomeseriye ate gakendezeriye ku obuwanvu abaana basobola koutambula okuzuwa owaika paka kwisomero bawona nga abaana bonabona basobola okwaba okwisomero

Aah ekyo kkisi okozesya kwa kisinzirira kale olwokuba kiva mu ngeri ejebansindikire oba engeri zena ejenfuniremu olwokusindikka niwo owentera okozesya naye nga emirundi jo timingi

Aah be tubula masanyalaze naye nga tutera kozesia buntu nga'obwo busilo buno eemh amasanyalaze ageisana gentera okozesia netubanga tukwongeramu amani mumasimu

Kale okusoka ekiyamakulu eino ebintu ebiba mukitundu inti balikulonda mu abantu abasobola okutesa nokoeyesa ebintu okusa nzena nbamu neye nga tici tinfunamu ino

Muwandika amaina nga mumalire okuwandika amaina awo nimufuna omuntu alembeere

Nsobola okukuuma obulumi nga ndi omusonga gya'bakali nga nnaaba ate nga ndya kusa.

Ntegeera omugisa gwokusoma, no kufuna emirimu, gy'abawala na baisuka.

Mulimu ebibuka ebireta kolera

Basobola okubona mangu nga bejanjabiya

Omwana omulisya ebintu aaa omulisya ebirime, aaa nebibala ebiyo emiyembe, aaa nomutamuku eiji so aba afunire evitamin ejimala amenvu ago gamukolera

Buli ewempulira nti omubiri teguli kusa kale nsobola okukyalira nibonanga nemulikya obulamu bwange buli butya nayenga kisinzirira ku mbeera yowulamu nikyo ekimpa okwemulikya.

Ekala je fulaga Jo jiri isatu okuba kuliku ekala emiufu, nokubaku enjiruzavu, nokubaku ekala

Nsobwoire okufuna amagezi goku gokukusisya amasanyalaze omukitundu kyange

Nsinga kukola bintu nga kwaba maizi, okufumba noku noku nokuyamba abakaire

Aah okusoma kukyusiriye embera yobulamu nti nsobola okwebesya wo nimpona nga nsobola okusomesya abaana nokubulira abantu okola okusa niyo engeri okusoma owekukolere mu

Enyembo ejensinga okuwulilisia eino eino okusinga nijo enyembo eje muyimbi ogwobeta robert kyagulanyi okuba nga ayemba enyembo ejikuwa eyisubi ti ejikutolamu eyisubi olwemba nga owenali muto nalonta nga bingi okuvuga amamotoka nesente enyingi so olwo indutaka ino nttaka ino enyembo gyamuisuka oyo.

Nsaanira okunaba okk mungalo nga mmalire okulia, nga nviire omutoyi ate nga ndikulia.

Ndima duna, muwogo, mboli nibyo ebirime ebyensinga okulima munimmiro yange olumo inima bulo, muyemba, maido

Oluvaanyuma lwa'gavumenti okubonabonamu abasomesa aba aba abasomesa ayenga babula empapula ejji ejji ejitukira kale ejikwatagano okumutindo aaah egavumenti yabatwoileku nettaku abasomesa abalina empapula ejettaka

Kumpere amagezi okumanya okutunga ekyalani no noooo nokulima nokusomesa abaana abomaka gange

Aa ebirobozo kale ngeri ejensobola okulwanisya kubona nti mba zena neebuulya ku abantu embera ejibabitire mu olwokuba waliwo ababitiremu engeri ejibasobwoire mu okuvitwanisya zena nimbona engeri yo okk okk.

Emere yange ejefumba ejesinga okutaka iih nsoka kusiikaku mekaisi.

Kwiruka esipiddi nikyo ekireta obubenje omunzira

Ecireta abantu okufuna osirimu, kwegaita nga tibavaaire akapiira ate nokukozesia ebintu bintu nga myeeso.

Kwabanga mwidwaliro okwekebeza nabuli emirundi ejje ejjeba ejjebamukobaga okwilangayo omudwaliro

Okusoma kumpeere amagezi agafuna esente ejinteka mubintu ebi okukula okuusa

Okusoma kutuwa amagezi agakola ebizinesi okuleta enkulakulana omaka gaifuwe bomukitundu kyaifuwe

Yee enyumirwa

Kisana okuba nga emirundi misatu omwezi

"Aah amaizi gokunywa engeri ojosobola no'kuba na'maizi gakunywa amasa, ""ok"", gaba meeru ne'kindi gaba gawunyamuku akawoowo oluvaanyuma nga ofumbire ku ino so ti maizi ameru gonagona gaba mayonjjo, osobola okuba na'maizi nga masa nayenga timayonjo; nga tigatuukire omutindo gwokunywa; so kitaka no'banga ogafumbire muuku."

Npunga niyo esinga okusula ega egasiya munaka mukitundu kyange

Ekisinga okunyumira niyo kusaba niyoo okwabaku mubantu okuzanyaku omupira nembanga infuniremu ekisoboka

Owulooni obwo, buyambire abakali kubesaawo obulamu obwensi.

Omusaiza a abbanga nga ataka ino ebintu byo ku ku oba oba abbanga mulimi abbanga ataka ino ebintu byabakali okwegaita na abakali bulisawa bulisawa owaba nga ataka ebintu byo kunyuwa so obona nti bulisawa aba abulira bunafu kuba abba akowere mukunyuwa abba afuna bati chibakoba abazungu kye kye betere mbu hunger over

Owemba nga nsomere infuna esente ninzimba amaka gaisu

Zeena nsobola okufuna essente gyange ejesobola okweyambisya.

Iye basome bonabona bwabula okwabula omuwala ne mwisuka

Abantu bamubialo bafuna ino empuuza olwa kubanga ba ba balundire ino balundire ino endizi balundire ino emberege balundire aah aah enkoko jjiriawo awo tibafayo ebyebuuu ebyekunaba eigulo so ekyebalinakola balina okunaba ku eigulo awo empuiza ejjo kujjitundula ngamu

Kubafumbirisiya nga mangu nokubatulugunyanga ate nsobola kubitereria nga nga mbateka omumateka nokubawanga byobyona ebibataka

Nze einoino Ntera okulima omugose ntera okulima amaido ntera okulima aaha okay no muwogo gwo bwita nakawunga duma yena inkalima ino kuba nga indi muntu kawunga nkataka ino

Iye galiwo gayambire ino mubizinesi munfuna ye naku gino